أفظل إني أكون عندي القدرة على علاج أي مرض لأن هالقدرة بتساعد في إنقاذ حياة الناس وتحسين صحتهم والشفا من الأمراظ، يمكن تغير حياة الشخص وعائلته، التحكم في عقول الآخرين قد يكون له سلبيات، بينما القدرة على العلاج تساهم في رفعة المجتمع وتخفيف المعاناة.